segja að ferðaþjónustufyrirtæki hafi framið verkfallsbrot en rúmlega tvö þúsund manns lögðu niður störf í dag formaður v r segir að þessu verði mætt af fullri hörku fjármálaráðherra segir að miklir hagsmunir séu í húfi í viðræðum Icelandair og

stjórnvöld ætla ekki að grípa inn í ferlið á meðan uppi séu trúverðugar áætlanir um áframhaldandi rekstur

á Akranesi eitt helsta kennileiti bæjarins var felldur í dag nálæg hús voru rýmd í öryggisskyni en fresta þurfti aðgerðinni tvisvar vegna veðurs

tvö þúsund manns í Eflingu stéttarfélagi og v r eru í

forysta verkalýðsfélaganna segir að það sé mikið um verkfallsbrot sem verði mætt af hörku eftir helgi félagsmenn létu veðrið ekki stoppa sig og tóku daginn snemma forysta verkalýðsfélaganna var sammála um að það væri mikið um verkfallsbrot það er aðallega að starfsmenn

ganga í störf sem eru undir þessu aðgerðarplani það er að sjálfsöðgu ólöglegt og við munum svara svara því að mikilli hörku eftir helgi við vitum að eflingarbíljstórar eru að keyra núna kanna það hefur komið til átaka nei alls ekki við reynum að vera

kurteisir þá lék grunur á að

hefði verið ráðið til að sinna þrifum deilt er um hvort bílstjórar sem eru ekki í Eflingu eigi að fara í verkfall um það verður líklega skorið í Félagsdómi fari þeir í verkfall án þess að vera skráðir í félagið fá þeir þó ekki greitt úr

atvinnurekendur funduðu í níu klukkustundir í gær

með sex verkalýðsfélögum sem eru í samfloti það eru Efling v r

Grindavíkur og Akraness Framsýn og Landssamband Íslenskra verslunarmanna það má segja að samtalið í gær hafi verið fyrsta raunverulega samtalið sem við höfum átt þótt ótrúlegt megi virðast en aðalmálið er að þróa samtalið

og reyna að vinna sig í gegnum þann skafl sem við erum með fyrri framan okkur næsti fundur félaganna

en Vilhjálmur segir að það sé ekkert nýtt á samningaborðinu

sáttafundir hafa verið haldnir hjá sáttasemjara á einum mánuði sem hafa staðið yfir í samtals í þrjú hundruð þrjátíu og níu klukkustundir verkfallið stendur til miðnættis en næstu verkföll

í tvo sólarhringa á fimmtudag og föstudag í næstu viku ferðaþjónustufyrirtækin sem verkfallið náði til voru í hægagangi í dag sem fréttastofa talaði við

þeir stóðu í þrifum eð a í gestamóttöku í allan dag tapið er mikið fyrir ferðaþjónustuna segir stjórnarformaður útlitið er sjaldan svona á bílastæði ferðaskrifstofunnar og

við klettagarða í Reykjavík nær allur bílaflotinn aðgerðalaus allar dagsferðir voru felldar niður sextíu eru í verkfalli en nokkrir bílstjórar eru í öðrum stéttarfélögum en Eflingu við settum um nokkra ferðir til Keflavíkur sem við höfum verið að sinna og erum búin að vera í því frá því um miðja nótt skiptum þessu á milli okkar er eitthvað hægt að leggja mat á tap þetta er stórtap á svona degi og það er ekki bara dagurinn í dag sem að tapið er þetta snýst um það að það hefur dregið verulega úr bókunum það er minni áhugi á Íslandi ferðamenn eru almennt ekki voðalega áhættusæknir að fara í eyju norður í ballarhafi ef að verkfall er yfirvofandi Þórir byggði upp

með félögum sínum og byrjaði sem bílstjóri þetta var ágætt að rifja upp gamla takta og maður svo sem kann þetta

taka á móti farangri en þetta er nú orðið miklu léttara heldur en þetta var hérna í gamla daga sko

og

þetta er mikill orðinn í þessu starfi formenn stjórnarflokkanna segja engar ákvarðanir hafa verið teknar um fjárhagslega aðkomu ríkisins vegna viðræðna um kaup Icelandair á WOW fram kom í tilkynningu frá Icelandair í gær að viðræðurnar fari fram í samráði við stjórnvöld formenn stjórnarflokkanna segja öll að ekkert hafi verið rætt um beina fjárhagslega aðkomu ríkisins að viðræðunum fyrst og fremst út frá því grundvallarviðhorfi að stjórnvöld séu ekki tilbúin

að leggja fé inn í áhætturekstur hins vegar er það þannig að við höfum verið að leggja mat

á áhrifin fyrir efnahagslífið ef það yrði einhver meiriháttar röskun ferðaþjónustu í landinu og það er alveg ljóst að það eru miklir opinberir hagsmunir af því að sú röskun verði sem minnst stjórnvöld séu því tilbúin að ræða um atriði sem geti hjálpað til búið sé að gera aðgerðaáætlanir þar sem allar sviðsmyndir séu skoðaðar til dæmis að á meðan það eru trúverðugar áætlanir uppi

um að halda rekstrinum gangandi að þá sé ekki gripið inn í að

okkar hálfu um hvað þurfi til þetta eru atriði sem skipta máli til þess að menn geti Bjarni segir ljóst

að ferðaþjónustan skipti miklu máli fyrir þjóðarbúið mér sýnist að það hafi komið aftur líf í þessar viðræður og vonandi skila þær góðri niðurstöðu vegna þess að það eru mjög margir sem eiga mikið undir sem sem tengjast ferðaþjónustunni í landinu það eru mjög mörg störf í húfi og ég sé ekki á þessari stundu að það séu aðrir kostir á borðinu vikuleg mótmæli ungmenna gegn aðgerðarleysi stjórnvalda í loftslagsmálum héldu áfram víða um Evrópu í dag hér á landi létu ungmenni smá snjókomu ekki stöðva sig og komu saman við Austurvöll í Reykjavík þau kröfðust tafarlausra aðgerða það sama var uppi á teningnum í Ósló höfuðborg Noregs en þar skrópuðu yfir tuttugu þúsund börn í skólanum þau gengu fylktu liði gegnum bæinn og tóku sér stöðu við Stórþingið með kröfuspjöld meðal þess sem hin norsku ungmenni krefjast er að olíuvinnslu verði hætt í landinu loðnubresturinn bitnar illa á fyrirtækjum sem sérhæfa sig í þjónustu við sjávarútveginn fyrirtækið Tandraberg í Fjarðabyggð þurfti að taka saman seglin og segja upp fólki eigandinn segir erfiða mánuði

starfsemi Tandrabergs er tvískipt þjónusta við löndun og uppskipun og

á vörubrettum nær öll þjónusta fyrirtækisins er við sjávarútveginn og aldrei meira að gera en í loðnuvertíð það varð því mikið áfall þegar loðnuvertíðin brást venjulega núna þá ættu allir að vera að vinna eins mikið og þeir gætu en í

að láta menn vinna í átta klukkutíma einar neyddist til að segja upp fjórðungi starfsmanna sinna tólf af fimmtíu sem hættu um síðustu

á meðan á loðnuvertíð stendur fara um tvö þúsund bretti á dag héðan úr verksmiðjunni til notkunar hjá sjávarútvegsfyrirtækjunum einu brettin sem við erum að afgreiða núna eru fyrir álverið og fyrir fiskeldið á vél sem er bara átta mánaða gömul við vorum að tvöfalda framleiðslugetuna

hérna og hann segir að næstu mánuðir verði erfiðir

löng bið eftir sem hefst ekki fyrr en í júlí ég er ekki búinn að gefast upp en þetta er trist samningurinn um evrópska efnahagssvæðið gagnast Íslendingum ekki aðeins í viðskiptum heldur einnig sem vettvangur fyrir mikilvæg málefni segir Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra í tilefni af tuttugu og fimm ára afmæli samningsins var

Íslands Noregs og Liechtensteins boðið á leiðtogafund e s b í Brussel í morgun Katrín varð í morgun fyrsti íslenski forsætisráðherrann til að mæta á formlegan fund leiðtoga aðildarríkja

hér í Brussel

í gær og snerist þá reyndar eingöngu um Brexit útgöngu Breta úr Evrópusambandinu það var komið

hljóð í strokkinn í morgun

í byggingu leiðtogaráðs e s b var bakgrunnurinn þegar Katrín kom til fundarins í morgun leiðtogar allra aðildarríkjanna mættu nema forsætisráðherra Bretlands forsætisráðherrum Íslands Noregs og Liechtensteins var vel tekið í upphafi leiðtogafundarins og þeir fengu að láta ljós sitt skína þegar

Katrín segist merkja jákvæðari viðhorf hjá e s b gagnvarp e e s samstarfinu sem eitt sinn var litið á sem biðstofu ríkja sem á endanum myndu ganga í sambandið ég held að hann hafi að mörgu leyti íslensku samfélagi og efnahagslífi til hagsbóta tuttugu og fimm árum seinna og ég held að viðhorf Evrópusambandsríkjanna gagnvart honum sé sömuleiðis breytt í

jákvæðari átt svona á síðustu misserum gagnvart þessum samningi en hvað með framtíð samningsins hún er björt segir forsætisráðherra Noregs

á Akranesi var sprengdur á þriðja tímanum í dag fresta þurfti því að sprengja neðri hluta strompsins vegna óhapps felling sementsstrompsins er hluti af niðurrifi sementsverksmiðju ríkisins sem reist var á árunum nítján hundruð fimmtíu og sex til nítján hundruð fimmtíu og átta strompurinn er óneitanlega eitt helsta kennileiti í fyrra var leitað álits hjá íbúum bæjarins um framtíð

um níutíu og fjögur prósent vilja að strompurinn verði sprengdur tvívegis þurfti að fresta því að fella strompinn vegna veðurs á þriðja tímanum í dag var efri hluti

svo felldur með sprengingu fjórum sekúndum síðar átti önnur sprengja við rætur

brak úr fyrri sprengingunni lenti hins vegar á vírum sem áttu að stýra seinni

og því þurfti að fresta henni um hálftíma mikill fjöldi bæjarbúa fylgdist með enda hefur strompurinn gnæft yfir bænum í sex áratugi það er töluverður kostnaður að halda við svona mannvirki og hér er

að fara að rísa íbúðabyggð glæsileg íbúðabyggð með útsýni yfir

snjókoma í upphafi

ekki líklegt að

forystumenn verkalýðsfélaga segja að ferðaþjónustufyrirtæki hafi framið verkfallsbrot en rúmlega tvö þúsund manns lögðu niður störf í dag formaður v r segir að þessu verði mætt af fullri hörku fjármálaráðherra segir að miklir hagsmunir séu í húfi Icelandair og stjórnvöld ætla ekki að grípa inn í ferlið á meðan uppi séu trúverðugar áætlanir um áframhaldandi rekstur

á Akranesi eitt helsta kennileiti bæjarins var felldur í dag nálæg hús voru rýmd í öryggisskyni en fresta þurfti aðgerðinni tvisvar vegna veðurs þá er þessum

styttra lagi í kvöld vegna beinnar útsendingar frá leik Andorra og Íslands í undankeppni karla í fótbolta sem hefst hér rétt á eftir

eru í útvarpi klukkan tíu